Naja nicmectia nopiyo, neh nochihchiuilia se tecaltoh, nochihchiuilia tlocamoh nicmola nochil uan nictlaliliya nopiyoh nicnochihchiuilia uan nicoua iquigo. Neh notlachihchiuilia tlacomoh nicmoltia sayeh inon chili chichiltic uo ya inon nictlalilia, nictzoyonia, nictzoyonia nopiyo uan nicuepelia ompa in chileh, niccuepiliya ompa para ya inon serato ya inon ipan nitlacuas. Horita ya nochihchiuilitiu ¿tlica? porque pos naja casi ocachi nicua siempre ica chileh, tlamo ica tomachili mochihchiuilia, piotnacatl ica tomachili mochihchiuilia uo tlacamo, pero de todos modos tlamo intzoyonia, san intzoyonia in poyoto intlalilia sente chili uo sa ihcon ipan nitlacua, amo itlah ocsente nah san ohcon inmochihchiuilia in pionacatl, tlamo intlalilia, tlamo noconcoua tlen mole uon tlalilia <hesitation> tlamo tlen mole nicua pionacatl, nicua catli moleh inmochihchiuilia ihcon, uo ihcon nitlacua amo miyac tanto tanto nictlalilia nahnopiyo mas sa ihquin onicuah, ihquin notlachihchiuilia uo ihquin nicua porque ohcon arguia vielic arguia vielic ihquin queman nicchiua. Nicchihchiua ihquin intlalilia chili ocachi vielic ca vielic ihquin ocachi nicuah ihquin porque nonanah ohcon onechchihchiuilaya uan ohcon ninecuah, otcuayah ca nocniuan por en non toua ohcon matmochihchivilican para ohcon matitlacuacan uan neh ohcon inchihchiua pionacatl ohcon inchihchiua, ohcon inmochihchiuilia pues quen moniqui teh noiuqui ohcon ixmochichiuilihtzinocan uan vielic quisa, vielic quisa ohcon ixmochihchiuilihtzinocan.